Ilung ámi mkpó mághá ikaa ádè <hesitation> Portharcourt, nták ámi mmkpèmághá ikaa ádè ké mkpá àmà ndi tiè dè nnàm utóm before ámi nká dè, <hesitation> ándi kinkód, <hesitation> ániè sè mbò ndinàm so ámi mkpámá ikáde so mkpè nuk nkènàm utòm sè ámo ékpènuk ébo yák nnám. Ámi ndè ágwó áwákáwák ubók utóm so sè ámi nkukud kè ágwó akuk ánnò nyièn ámmènàm, nták ámkpè màghà iká Idung ádè ádèdè.